Kua tembiporu ñanoi yave yandembori ñamoata vaera temimonde reta jare ajoya reta ani iru mbae ñanekirei ñamoata ñai vae, jaera ikavi kua plancha